<noise> k'o jujon awajiib' che qas <hesitation> kechuknek wuxu' kek'astaj chaq'ab' <noise> k'o nik'yaj chek <hesitation> kewarek, k'o jujon che kajpa' li tukor lara' kek'ask'at chaq'ab' rimal ela' qas riya'm ya'm kaan chiran <noise> pi rik'aslemaal k'o chiran kib'ixnek wuxu' kisik'nek, k'o chan xa' kirya' rib'ixiik jalajaq taq chetaq petnaq cha qawach k'o wa <hesitation> otz k'o wa os taj ela' kirya' rib'ixiik lara', wuxu' kib'ixek che xaqara' kirya' rib'ixiik che petnaq kamikaal, wa petnaq yab'iil cha qawach xa' rimal la' rajawxiik qatyoxij wa qach'aw cha qachan chaq'ab' k'o nik'yaj che kajpa' li am kib'ixek che kiktij kiwaj wuxu' kewa' chaq'ab', kajpa't nik'yaj chek che pi q'iij kewa'ek el am chaq'ab' ke wa'ek, xaqara' k'o nik'yaj chek k'o xooch', k'o sootz' xaqara' lera' otz na poon kikilan kek'ob' chaq'ab' chuwach paq'iij, paq'iij xa' kikwaj kiib' rimal qast otz kikil li q'iij, otz na poon kikil li aqo'm ela' qas ya'm kaan chikiwach lera' xaqara' <hesitation> ch'ilakan qas ke'al b'iik qilim b'a wa keb'in pi taq b'eey wuxu' cha taq qacha <hesitation> kikay kikayb'in kiq'a' ela' li kichaak lera' kek'ob' chaqab'.